Kunom ites, kunom ites yet kunom fɛ ba tes anet na zatse. Kunom ites yet kunom ifeng. Kɛ ba tes anet yet kunom fɛ ba yiring ni ko na kaakyi iyɛ. Ki shining iyɛ ituk fɛ ba da tes, ba yiring ni ko. Imi in shim nato kunom ites niren kɛ na: izen fɛ in da shining iyɛ, in shim in tudung banet, in tusung ba fidang in taas banet, fok kunom ites in yet kunom ka, kunom ka bi yet kunom ites in. Ki kunom e nye, in shim idi, sɛn mo irun ama ni feng. Nin tsɛt yit banet fɛ ba da ki rat abom, akwai banet fɛ ba da to, akwai banet fɛ ba tes abom e akwai banet fɛ ba da ki sɛɛt mo na won, akwai banet fɛ ba da bes ni nnang <hesitation> kunom ites yet kunom fɛ imi shim makiyi nek. kudi yiring ni zen fin bɛ na. na zatse. izen fin bɛ na zatse yet ikyang fɛ anet da te burum awo. Nek anɔng wu fin di rat kunom ites kufe adakunom fɛ ba ra kaakyizen ni iyɛ sɔk kazining. Banet na narɔ zizɛt-zizɛt, ki kunom e yɔng nye ba bɛs ba nari nek ba sɛs ifɔɔn. ke banet fɛ ba se narɔ, yik-yik ba sok izen nɛ ba bɛs ba nayɛt ari. kɛ ba bɛs ba nayɔt ari nɛ ba bɛ ba ra nato kunom ites kufɛ adakunom fɛ abɛ na zatse nek anɛn yit. Kunom ites kuyɔng yet kunom ku ratek fi ku wat kaakyɛ kunom nta na zatse. Nek kunom e yɔng, banet ra kafa kakan sosai. Bara nato, ba ra abom ba tonoso itɛrɛk iyɛ, ba nesek kunang. Nizen e yɔng, banet da bɛs ni nkyɔrɔk ntek-ntel-ntek-ntek ni kunom ites ngɔn ki kurom ites ngɔn nye, banet da ka bes ni nnang, banet da ka bes, ba kak da ka nɔk itsɔm, ba kak da ka nɔk nkyɔrɔk dot. Ide me dɔng wu fɛ ba di to kunom ites kufɛ adakunom izen kunom ites kufɛ adakunom, ki bɛ kamang fɛ ngmash na ba ra ni yɛ ne deng, ba ra ko ni nkɔs nsɔk nfa abe toon, nsɔk nfa na toon. Kunom yng ni yang iyɛ, banet bɛs, ba tusung, ba tusung, ba tusung. Kɛ ba bɛ ba tes, kɛ ba ra kunom e yɔng, ama ba ra kunom ites adakunom e yɔng na wusal ba kyem ba bes na nayak Ba bes mana yak na ba sas ina nzam-nzam nzam nayak-nzam-nzam nayak. Kunome ↄng ma ku tas kunom fɛ kuyet kunom imoon ice. Nek kɛ ba bes ma na yak e bas as ina nzam nzam e yↄng, ngↄn da bɛ na kabi tsɛn ngↄn, da sok ka bi tsɛn ni kasa kuyↄng fi yɛ ngↄn, ba da bes ni kuyak kufɛ nasara. Ba da bes ni kuyak nfɛ banet zizɛt-zizɛt. ba kak da be na dom, ba kak da ret atɛrɛ nɛ ban ye tɛrɛ, ba kak da ret a dankal, ba kak da ret ba da ret inyↄↄ, ba da nye inyↄↄ, ba da kanang inyↄↄ. Bakak da ret iku nɛ ba kak ret avaat nɛ ba bese ngma ni kunom e ↄng. Ba kak da nye ining ifↄrↄ, ban ye kam itson nɛ ba bene ngma ba da sas. Ngↄnↄng fi shim ikam itson, ni bↄ kam itson ngↄnↄng fi shim ikam a ishim isↄ tɛrɛ ni ngↄn bↄ ngↄn tsi ni sok. Ngↄnↄng fi shim iya dom da ya dom, ngↄnↄng fi shim ishuwa makiyi, ngↄnↄng da bↄ shuwa. Inam deng, kaakyɛ deng. Ni zene yↄng, banet tɛrɛk iyɛ, ni zen e ↄng kunom kuyↄng kunom ites, ku yet kunom ↄng fi ku wat sas kunom ↄng fi ku wat kafakakan na ka’angan fɛ bɛ na zatse. Ni zen e yↄng na ma ba gang, da wuruk nato, da wuruk yin nato bada tes nato nasa-nasa ba da tes nato atut ba bi to za natson ba bi to za, a numa ba bi to za. Ki kunom ku fiin nye, iyin ↄng fi sen ni wↄpe ↄng da nyɛs yin, da nyɛs batsen fɛ ba da bɛ. Ba tsen ↄng fɛ ba da bɛ niwↄp yin, tↄ kunom e yↄng iyin ↄng da nyɛs yin ba da tɛ ba to n ate nato me za narↄ kaya ba. A nↄng eu fɛ bar a, ngma narↄng ba da goroso narↄng ngma na ba teng ba to. Ba tonong fok kunom ites yet kunom kukak fi ku wat sas ni-ni-ni-na rayuwa net. Kunom ites, kamang imi, kunom kutes kunan, ku nkↄs nsↄk nfaa be nsↄk nfaa ne-ne toon ni ku-ni kufɛn kufi susu me ni yɛ. Izen e yↄng yet kunom fi ku wat di sas na zatse. Nek in tas banet kunom e yↄng k aba-intas banet yɛ kunom ites in ka kin kaba tak nnom e yↄng, ba bi bɛ, nɛ ba bɛ na yet ari min. Bakak da ki jɛk e na fumung icɛɛt, bakak di ki yes ni kyɛng ni kunarang icɛɛt yɛ iba tsin di tere, bat sin di mok ikyɛng itek ni kunom e yↄng. Bakak da ka jɛk nkyↄrↄk zizɛt-zizɛt. In fi tɛrɛk iyɛ. Bakak da ka ra won yɛ adakunom da barang ku kↄs kusↄp. Bakak da ka ra won yɛ dakunom da nↄk nkyↄrↄk ntek. Bakak da ka ra won ba da te mo itek na kaakyɛ fi ida ra. Bakak da nesek innang, bakak da ka shashang nkyↄrↄk. Akak da ka shan ares, akak da ka shan ikyɛng fi iyɛ ngↄn shim wat-iyɛ ngↄn wat shim ad aka shan e dↄng iyet kunom ↄng fi iyɛ, ngↄn tɛrɛk makiyi na zatse. kunom ites yet kunom iyiring. Ni yɛ bar a sↄk kazining ni yɛ, ka’angan ra kunom ites wu sↄk kazining ni yɛ.